Yaiko kavivaera mbaetiko mbae yayapo yavai <noise> yavaino yavairupi jaeñomaiko oimeta <noise> mbae yanderenonde, oiemtako <noise> mbae oaja oi yanderupi, mbaeti jokua oaja yanderupi yave ngaraaviko <noise> yande yakuakua ngaraaviko yandepuere yamae mbae tenonde yayapotavae jaeramoko opaete mbae yayapova yanderenonde oïvae ñanekirei yae, ñae yaja vae oimetaiko jokua yande ndie, esa jayae ñanepiratata yaguata <noise>